සබන් භාවිතා කරන්නේ <hesitation> අපි හැමෝම දන්න විදියට <hesitation> පිරිසිදු කාරකයක් විදියට. අපි <hesitation> ඇඟ සෝදද්දී හරි <hesitation> නාද්දී හරි <hesitation> අපි සබන් ගාලා තමයි <hesitation> අපේ සිරුර පවිත්‍ර කරගන්නෙ. ඒකෙන් අපේ ඇඟ පවිත්‍ර වෙනව <hesitation> වගේම <hesitation> අපේ ශරීරයට හොඳ නැවුම් සුවඳකුත් එකතු වෙනවා. ඒ වගේම <hesitation> අපි රෙදි සෝදන්නත් වෙනත් විදියේ <hesitation> සබන් වර්ග <hesitation> පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඒකෙනුත් අපි කරන්නේ අපේ සිරුර <hesitation> සබන්ව ලින් පවිත්‍ර කරනවා වගේම <hesitation> අපේ රෙදිත් <hesitation> අපි සබන් යොදලා පවිත්‍ර කර ගන්නවා. අපි සබන් දාලා <hesitation> හොඳට රෙදිවල කුණු අතුල්ලලා ඇරිහම <hesitation> රෙදි වල තියෙන කුණු ගිහිල්ලා රෙදි ටික පවිත්‍ර වෙනවා කියලා තමයි අපි විශ්වාස කරන්නේ. ඒකෙනුත් <hesitation> පිරිසිදු වෙනවා වගේම <hesitation> හොඳ සුවඳකුත් ලැබෙනවා. මීට අමතරව <hesitation> අපි සබන් <hesitation> වෙන වෙන අමතර වැඩවලටත් <hesitation> පාවිච්චි කරනවා. හිතමුකෝ <hesitation> අපේ <hesitation> ඇඟිල්ලේ මුද්දක් හිරවෙලා තියෙනවා කියල. අපි පුංචි සබන් කෑල්ලක් එතන ගාලා <hesitation> ඒ මුද්ද ගලවා ගන්න <hesitation> උත්සාහ කරනවා. මොකද <hesitation> සබන් කියන්නේ ලිස්සන සුළු ද්‍රව්‍යයක් නිසා <hesitation> ඒ වගේ හිරවෙලා තියෙන දේවල් ගලව ගන්නත් <hesitation> සබන් අපි පාවිච්චි කරනවා.